'A'ole paha wau e kahea i ho'okahi kanaka e hele mai a'e kokua ia'u no ka mea pono wau e ho'opakele mai keia mau kanaka a'e no ka mea o lakou ka mea e pa'a ia'u me na mea like'ole e hana apuni o kela wahi no laila 'a'ole wau kahea i ho'okahi kanaka e kokua.